Kur mendoj për të shtunën, më vjen në mendje liria dhe koha e lirë. Është dita perfekte për t'u relaksuar, për të bërë aktivitete në natyrë ose për t'u angazhuar në hobin e preferuar, larg përgjegjësive të ftigën së javës.